اكتر شهر بيكون حرر شهر سبعة وشهر تمانية اللي هو يوليو اغسطس واكتر شهر بس بيكون شهر ديسمبر وشهر يناير واكتر شهر بيكون رطوبة بيكون هو شهر يونيو اللي هو شهر ستة واكتر شهر كم هو شهر مارس رياح كثيرة.